Pet a ka kaap, kaap bi ga̱sa niega̱fe ni la kat gurum tong bo̱o̱t ga̱ tu gurum, pet ka muk, hen su nie ga̱fe ni tan hen, hen ba ɗa̱ baap, ni ɗe ɗa̱lang, ga̱ ga̱lang muk, hen zak hen sa̱ ntiem nie ga̱fe ga̱ ɗe muk tong bo̱o̱t ga̱ tu gurum ba nɗe kwal nɗe gurum pa̱ tong na ga̱ ba. kong ni a kwai ga̱pa̱ng ɗe di ni zak a hia set ga̱ɗemen ba. La na ga̱ kolo wawul ma la na ga̱ laɗe kat sa̱ ga̱ ma tong beer sa̱ hok, kuma la ɗe kat ga̱ di laga̱ do̱k ga̱ diam tong tu ga̱ kuma ka zem muk ba, a bi ga̱ sa ta̱ hen zem nie kaap nde ga pang ba, hen zem ɗe tong na muap yi ba.